अक्सर करके हम्मर घरमे फोङ्ग परल रहता । फोङ्ग दुइ मेलके रहतियाँ, एक पक्कि घरमे लगना फोङ्ग, दुसरा का केहतियाँ कच्चि घरमे हुइना फोङ्ग । फोङ्ग फेर दुइमे के हुइता काम करे बखत कबु कबु घर फुटजिता तौ फोङ्ग हुइजिता आउ दुसरा मुसवाभरिन ति फेक फोङ्ग हुइजिता । यदि फोङ्ग ओहके <noise> हमरे कैसे बन्द करना सम्बन्धमे बात करबो तौ यि मेलके हमरे करसकत होइ । यदि पक्कि घरमे फोङ्ग होइल होइ तौ हमरे सिलमन्ट आउ इँटाके बनाके हमरे काकहतियाँ हमरे फोङ्ग ओहके बन्द करसिकत होइ । जबकि कच्चि घरमे कहबो तौ हमरे माटि डारके कच्चे माटि लैके चपटके फोङ्ग ओहके मुन्द सिकत होइ । आउर घर ओहके मजा बना सिकत होइ । <noise>